מַרַה וְקַעַת לִיַא וַחְד אֶלְחָאדְתָה ṣְגִ'ירָה וְקַעַת פִיהَا שִי חְוָאיִיג מְהִימִין וְכָּאן וַקְת צְעִיב, חַסִית בְּאֶלְאִחְבַּاط וּלָקִין תְּעַלַּמְתּ דְּרוּס מִן דַּאק אֶלְמוּוַקַּף וַחַד אֶלְחַיִבּ כַּאיְגִ'י יְעְטִינַא פְּרְסָה בַּאש נְפַכְּרוּ, נְתְעַלְּמוּ וּנִתְחַסְּנוּ, וְדַאבָּא כַּאנְשּׁוּף דַּאק אֶלְלַחְצָה כְּגְּזְא' מִן אֶלְרִחְלָה דִּיַאלִי.